Pïïte oime guinoi ïku puku, oipɨ vaera mombɨrigui oipɨ jembia, jare opaete mbae jouva, jaera oiporu oikatuvi, mbaetɨta oyavɨ, jaera kua oiporu reta ɨku